To weyti to mi ummake, mi juuli mi waɗai brush to mi wadi bursh mi wortoto mi wuwa shaka wuro to mi wuwi mi wa'inana bacci ndillo ɓe makaranta to mi'wa'inani be mi hendiri e mabbe be ndilli mi tattaro kwanajo mi lauya, to mi lauyi to wodi linshon be borti mi loota kon bako be ngarta to mi wodi ngal to wodi ko mi waɗa, mi wadi, to wala bo mi waloto mi fotfta yaruki qarfe goma en doo ko shadaya sai mi ummo mi wa'inana be kashitari maɓɓe bako be ngarta makaranta. To be ngarti makaranta bo bortaki mi hokki be abinci maɓɓe be nyami to be nyami kadibo be lototo be shiryoto to mi wo wo'ini be be ndillai njangirde to be ndilli jangirde don ma mi wawai to mi yidi mi walo mi fofta To bo mi wodi nyogol mi nyoti, yaruki qarfe biyu en ko qarfe uku sai mi ummo sai mi surna hite mi walina nyiri jemma. To to mi wa'ini nyiri Jemma bako be ngartowa be ngati emi wada ni mi hosha ngel mi jo'ina har be ngartowa to be ngarti ballowoyam goddum walla <noise> walloyam lauyuki 6e lauya, buuwobe be mbuwa to bo har ɓe ngartilowai mindon mi wawai mi launyade alasara mi hosha buyirdi mi wuuwa kadibo alasara to wadi bako nyiri Jemma wada bako qarfe shida en do bacci ngarti ngarti ni makaranta jangirde shikenan ai mi joɗo kadi daga dai kuude nyalomare ndokam nde hinmi, to juli magariba, juli ishayi sai mi walo mi fofta.